په داسې نړۍ کې، انسانان باید خپل ارزښتونه، احساسات او خلاقیت وساتي، ځکه چې ماشینونه له منطق او سرعت سره خه کار کوي، خو احساس نه لري. انسانان به د ټکنالوژۍ سره همکاري زده کوي، نه سیالي. دا به د اخلاقو، زده‌کړې، او هویت یو نوی دور وي.